യാനി കലസിക സിനിമനു കൂവരാ ഹചി ഇഷടപഡിപായി। ദായപംഡാ അയടി സമയപൂരകവാധിപണ കതികലി, എഡഡിപണ ചിതരകലഇ ഭഗാ പരഭാവായിപണ। പഉസാ സിനിനാംഡം കഊവഷയലിയാ ഭഗാ തംതരധിനാന സാധനഇ ഇതിംഡഡലാ। ദംമദപിചചരലിലനാമക കഊനജി വിശിഷതരിതിദ നഈജതഇ ബഗാ ദരശനന കരപണായിരദ ഇംക ബാരി ഇഷടാകലു। ദംമദപിചചചരലിലനാമക കഊനജി വിബിനന ധിശിഷടികഓന ബഗാ ബാവനഇന കരപണു।